بزرع طماطم وخيار، لأنهم سهلين في الزراعة وتكفيك في الطبخ. أبدأ بالبذور، وأزرعها في أصص أو تربة نظيفة في البيت أو الحوش. أسقيهم كل يوم، وأتعلم شلون أحط لهم سماد طبيعي من مخلفات الأكل. لازم أتابع الشمس والرطوبة، وأقص الأوراق الزايدة لو احتاج. وأهم شي الصبر، لأن الزراعة تعلمك تنتظر وتشوف ثمر تعبك. لما تأكل شي زرعته بيدك، تحس بقيمة الأكل أكثر، وتحس بفرحة الإنجاز.